بختار إنو أكون أكثر جراءة في اتخاذ قراراتي وأحياناً كنت أتردد في اتخاذ خطوات جديدة أو تجربة أشياء جديدة، لو كنت أكثر جراءة كنت سأحقق أهدافي بشكل أسرع وأتعلم من التجارب بشكل أكبر وأؤمن أن الجراءة تفتح أبواباً جديدة دائماً.